Pa a buwu ciwar naya ahura buu tagu naya asi nayi kwayi kway naya abuwu manaya ahura ha su duguburi yamaduwo dowugu buri majigol, jan wanu kwayi kwayi kovada patuwoya ganu aburi am, wan dau suku akubaku sir kajan mai pabuwu ciwar wo akubaku pubuciwar um maja awiku papat papat papat dija ati alu taguku ma gu absi suwoduku naja si guri shiduwu ga puripuri ga do wuguda adiyi naya dam ga suwa wi nakur, naya awidowu lau ta gu naya ga sivo ganu asuka bul kiyuna naya aluri paa buwu a’war a shiya nai aluri b paabuwu ciwa um nai a aluri dawu liyi a a naya ahheri tigudaya jan naya a winakur maja apul wukkuk papat papatu papatu dija awi jan duya sai wi naya gadowu togun aban doya a wi a ban ja mama jan wanda am pabuwu ciwar dusi aluri ashiya mushadaa pabuwu ciwar ayi muna gu gal u tikeyi mai wanda a sukaya wanuya asukari naya a hiya luri mai amma haya tiguda dija asikubaku kawu guda buwuwo duya gaasi lusi dija akuba.